بيصير إنك تربط الحذاء عن طريق أنك تمسك طرفين الرباط وتدخلهم، بشكل مثالي في بعضهم حتى ينطوك شكل الفيونكة بهذا الشكل يكون شكلهم واجد مرتب وواجد حلو وتضمن إنك ما تنفك منك هاي الربطة أثناء السير.